نعم الفن يلعب دور كبير في تحسين المجتمع الفن يعبر عن الثقافة والقيم ويساهم في نشر الوعي والالهام، لما الناس تشوف فن ينعكس الأوضاع وأحلامهم يقدرون يتواصلون مع بعض على مستوى أعمق، الفن يفتح آفاق جديدة يشجع على التفكير الإبداعي ويعزز من الروح الإيجابية في المجتمع، سواء كان فن تشكيلي أو موسيقي أو آداب الفن دائماً يساهم في آثار الحياة اليومية ويجمع الناس حول قضايا وجماليات مشتركة.